<hesitation> المكان اللي ما جد رحته جبل كده. ودي أروح له هنا عندنا في السعودية. <hesitation> في تبوك ودي أروح جبل اللوز في تبوك. شفت لو شفت في الأخبار الشتاء وخلاص، إحنا فى دخلة الشتاء، شفت الثلوج وهي تنزل وما أدري إيش. والله خاطري روح بس الوضع ضدي.